סאוס איז פון איטאליע. בארביקו סאוס איז, איז אמעריקאנע סאוס. סוי סאוס איז פון אזיען. <hesitation> פעסטן סאוס, פעסטו סאוס איז אויך פון איטאליע. און טעריאקי סאוס איז א דזשעפעניז סאוס. <hesitation> אה, אויך סוויט טשילי סאוס איז אויך פון אזיע. און, וואס נאך? אה, נאך איינץ פון איטאליע טאקע, איז מערענערע, כ'מיין ס'איז פון איטאליע.